افضل ان أنا أسافر بالعربية لان الدراجة ممكن تكون خطر على الطريق في السفر و أنا أصلا بطبيعتي شخص بيخاف من القطر ف حاسة أن العربية بالنسبالي هتكون اكتر وسيلة مريحة في السفر